וואס די נוצן פון צעמענט <hesitation> צאממישן- צאמ- צ- צאממישער טראקס איז. <hesitation> ס'העלפט צו- ס'מישט צאם סעמענט און ס'האלט עס נ- נאס אי- אזוי אז מ'זאל עס קענען אויסגיסן אויף א פלאץ ווי מ'וויל לייגן צעמענט און נאכדעם ווען ס'ווערט אויסגעטריקנט ווערט עס הארט.